जेवी खाणो और गेर जेवी खाणो मुञ्ज भुत अंतर हो जोस जेवी खाणो हों सो तो हामे धोक्रे पूंदो गोडर डाली कोरी र्होन उगाई। और जो गेर जेवीक खाणो हों तेतोक खाद डाल कोरी जोस युरिया रसायनिक खाद डाल कोरी र्होन उगाई।